Pouitl quipia popotl xoxoctic,. UO touatzin tlen ocach itmoocuparvilia mochantzin?. Neh niocoparoua yeh non tzihtziquitzih. Ocachi yec tlacpiana. Aja quemah yeh yeh inon quiniqui quimatis. Neh no inon caltienco tlen uax mocupina Aja yehua inon icniqui ixcomolvilihtzino…. Doña inon Cristina, ta bien veyac. Ta bien veyac ¿Novitzin, Cristina? ¿Noso Cristina Sánchez?. Nochantia nepa ca carretera, nepah Ah, Cristian Sanchez. Tlenoh ya cachi itmocuparviya ixlili noso inon tla ocachi popotl. Neh ocachi niocuparoua popotl xoxohtic uo oc nicmaseleya sipah cuatic de chilpopotl de inon seco porque cahse pio, neh amo, ocachi cuali lauatlaualih. <hesitation>